Haftasiga taxminan bir ikki marta restoranda ovqatlanaman. Mening sevimli restoranlarim orasida milliy taomlar taqdim etadigan joylar bor, masalan, o‘zbekcha restoranlar yoki suvlari bilan mashhur kafelar.